ड्रम हो एक असो वधाय जो हातानी आणि पायानी वाजोपाचो पडता। इतून दोन्ट बोडी दिल्ली असता तो दोन्हुई हातिन दोरून कशे वाजोपाचे। आणि पायानी ड्रम वाजोंक दिले असता जो संगीतां बिन उजिर जात आनी तोर कजरा। खूप गोरजेचे।